ذات ليلة سمع موسيقار لحن غامض يأتي من الغابة، كان الصوت ساحرًا، ومليئًا بالشجن مما أثار فظوله، فقرر أن يتبع الصوت ليستكشف مصدره، رغم تحذيرات الأصدقاء عن الغابة التي يسكنها المخلوقات الغامظة، بينما كان يتجول بين الأشجار لاحظ أن الظوء يتلألأ في الآفاق، اقترب بحذر وفي النهاية وجد مجموعة من الكائنات العجيبة ترقص حول نار صغير.